Pues siempre shía la zaí lá jei do joh záh ná joh pues laig shíu joh jo pues záh ngo jaripeo cóh ñiu cóh já leig jo pues lau shía la zaí záh náh gá saig roi náh dié gá zaig muo jaripeo gá zaig jó rói ná dié éh ain tzá kó chin taí fu chía fu muo éh ain tza. Jo aín éh nain náh máh jaín zaig cúo ni bá no ain naum záh saig aí muo zaig, muo zaig jóh íh roi ná dié jóh én ain tsá gá dale duro que óh ain tzá jó é cóh múo gá la naig muo chai záh jo gá zaig óh roi náh muo gain roi ná die gi gá gain óh muo ná oh jo muo chá lain pues la bu roi na dié loi normal pe muo chía pues ka taig chai jaripeo la bú yía pues lau con gusto y asi jó muo yoig óh muo taig como lá muo jaripeo óh lá já ngo die roi náh jaripeo ngo dos mil dieciocho láh ngi jaripeo au dos mil diecisiete loi nah lá gá ngi gá ngi lau íh caum lau úh tó lau fu dau lau lau éh fu noh éh íh fu noh éh fu rancho éh fu búo jo pues siempre lau ni ngi oh jaripeo cóh múo gá aig tsai pues lau cúo óh jaripeo gá zaig chá aig ná cúo naih óho óh pues roi náh die óho pues lau uh, lau uh ni-ni taig chái áh jo pues. Jo-jo gá cuo óh óho la baig gi oh gá cúo íh la baí doh pues gá te muo pe áh taig taum náh oh lau chingon gá zá ih óho ká laig oh jo muo yoi óh pues lau záh cáh jaim muo roi ná die gá zaig oh jo naih jo bai tzá muo jo naig zaíg la muo náh gá zaig óh éh ain náh naih óho saig roi na pero roi ná dié lau entre mas zaíh záh áh jo aí óh roi náh dié siempre ná téi siempre joh péh cóh muo já jain roi ná dié ain má cóh pa óh éh ain gi fuo áh jo por que entre mas go ni au entre mas gó niu mas gi ei tei náh jo pues siempre la joh laig entre mas ngo mas gi éh laih chí jó lau siempre záh siempre jain éh fui gi jaí cóh ñaum jain jaí oh oh ga fa oh gá jaín záh óh-óh jai oh roi ná dié pues lau yiá cuó yia chingon cúo lau. Lau ná taig shiu tzai lau na éh ngo jaripeo la jei pe la noh ni ngo oh pe lau rói ná dié laú óh ñi shía la cúo fuo lau aíh lau tá tain tsai jo pues siempre cá le cuo réh joh cá muo chim múo siempre ká kuo ré, siempre áh jo lau, lau fú ná ih do pues lau taig tzaí siá laig naí lá óh lá óho roi ná ñé óh pe roi náh ñé óh éh taig chaí muo tá có roi náh ñe puo óh pe. Pé muo cóh gá la tai chaí jaripeo roi ná Die ka saig oh muo no ain naum naí loh uh có nih jaí óh roi ná Ñíe la ga cuó ré-ré yía laig oh cúo óh shía láh zaig jo pues lau siempre la oh ni cúo siempre mi laig oh primero segundo zá muo múh jo laig pero es como todo lau ahí que ba perder jaín áh dicho laú-laú nah ñi tsá ná la taum muo tsá que siempre oh ba siempre aí laig pues múh pues lau fu ná roi ná ñié zá muo loi fu pues zá muo li aim muo naíg óh a si fu oh pues jóh zaig oh na pues chá muo jain cha muo pero yía jain óh fu pues ni ñi gia ná tzá muo ña ni fúo yía taíg chái siempre ka siempre nai aim muo naí a si joh é zaíg oh náh jéi náh máh practicar jóh gi ni la naig éh ni noh, noh úh kó ni záig náh siempre lau já leig roi náh ñih lau roig ná Jo cúo oh óho pero oh va cúo la cúo roi ná dié cóh ñéh aun que zá muo loi la laig roí náh jo lau laig óh a si jo pe lau loi ná que eso la bo nih joh lau éh coh sangre lau-lau já leih íh cúo óho lau un ejemplo lau roi ná die siempre cúo jo roi ná jo cuo oh pe bá la có toi pé cúo oh la jo roi na jo Ñe. Jó pues cúo óho tai chaí cúo óho jo pues lau, lau náh fu óh roi ná aim muo naí óho a si óh pe zaig óh náh la bu zaíh óh ná que, que laig bá ain nah pero laú náh-náh éh gi shía la asi jóh siempre lau roi náh lá óh siempre taig chaí lau ja muo roi ná íh aí jó tai chái óh ain tsái lau ngi lau jé jaripeo o a si laú roí náh buo éh aíg ain chai lau bá taig chaí bá cha dale duro bá zá cóh jaripeo aín tsá eh fu íh caum au bá ain tsá fu noh jó lau ná lau aim muo naí có ih cá chai roi ná pe roi ná buo óh éh-éh cuain chá báh zá có lau jaripeo lau có áh oh chin loi lu éh cuáin chá aíg lau éh záh shiu lau íh fu noh au bá tzá ñiu bá zaig zá aig múo bá no ain naum joh chá pero óh éh tzá lau bá ñá lau bá ain aú bá uh chi lau náh có roi ná cá chai lau bá dale duro que ain tzá jo siempre lau, siempre la jeig pues ni cúo roi náh jó siempre la joh main-main ni gá cúo áh cha óho noh por que jain óh zá yía de que laig yiu cha na muo tá cuo oh pe jaih cá pai cúo asi lau có shíu jai lá oh peh lau-lau shía la zaí có náh ga tau muo óh ká-ká já éh óho éh kaí. Caig ká laú jo pues jain óh yíu chá náh ain, ain ká la ain gi cúo óho pe siempre lau ni cúo roi ná die lau roi ná jo roi ná die lau taig chaí shía la cúo ih weyes por que lau, lau siempre lau bá muo ngo ná éh cóh jaripeo siempre úh có oh roi ná ñie bú có óh roi ná Jo lau siempre áh múh áh já lai éh zo óh pues náh a muo al pendiente úh có oh roi ná ñie lau fu oh éh náh. Por que lau la eig doh lau éh ná lua eh goh chai pero lau fu oh roi nah lau taig chai shia la cuo fu lau pues le muo a si lau cúo asi fáin bá jain dá ih sein siempre lau ze muo lau envidiosos óh a si que má lau ma, ma oh de menos que jaín íh óh cha roi naum oh gi ná chai óh sein íh lo siempre jain óh lau óh ñi ain dá íh noh lau-lau envidiosos íh muo la joh por que siempre lau roi ná oh ni cúo oh re óh ni múo oh ke bu lau jain óh chingon cuo roi naum oh asi joh fu pe ré cuo siempre bá muo já leig éh có jaripeo pues jain zá se muo la bu chái bui lau entre já lei jinete lau-lau que tal si loí íh do que, que cuo ih noh ré gi que la nah pues lau máh dau cóh zá éh chá ku teí oh algo asi no oh pe lau. Roi na ñe siempre lau ni cuóu oh siempre ba maí tzá oh pues lau fé muo dio fe muo dio lu já le muo ná féi dio lui baíg chá lau supongamos que lau ná bá main aín ná nain aú la bo roi náh oh alguien a si jó siempre ná uh cúamo tsá naíh por que pues lau áh jo ah muo ni lau proteger lau faín báh aíg dá óh que bá fai bá católico pe lau náh oh fe éh fai lau íh múo ni proteger san Juditas au-au zá ni fu lau siempre zá lau cau asi.